पोलो कागज जुननें मौसीन होगे ती तीनरे स्टेप्टर कोई है। की स्टेप्टर मां कोई रहे की पोले मौसीन रोहे तीनरा मां। पीन रोहे ते <hesitation> पीन मां मौसीन मां दूई। एक उपर नूँ खट करोहे एक निचे नी चाप रोहे ते दूई। चाप भेली करीने दूई कागज मेलीने तीचने जो तीचने। <hesitation> तीचे की पोला कागज जुने जाए पोली। पीन जो रोहे ती पीन इनरा मां लागी जाए। ती स्टेप्टर कोई है।